Ng’aya aloboyor tokona, ibere bee ejok ibere bee eboyor. Ajokis eboyori ng’esi na eyakar ibere daang. Iyakor yong akimuj, iyakar yong ejok yong akwaan, nyiyei yong losibitar, ijok yong ibere bee eboyor yong’o itee yong ng’itung’a lukon, itee yong aberu kon, itee yong ng’ide lukon, imujetee, enapito ng’iorui, esubete loger lo esubeta ng’ide luche elakara. Ibere be eboyor lu ajokon ng’ini. Ani nabo kaneni, akop tokona alo auchimi lo ebay ikoni tokonn lo. Echamakina eboyor nabo echamakina eriyanikir, echamakina ng’itung’a kamaa tokona alowae alo eting’a echamakina eeh eboyor alowae alo eeh ebee kamaa tokona ng’itung’a lu ebershan luku eyaribun, ebeyo erono akop erono igorosi ng’itung’a, erono tokona akop igorosi ng’itung’a. Egeer lo igorotor ng’itung’a lo nyechamakina nabo atawan nabo ng’itung’a nabo noi sanaa towana ng’itung’a pakaa totokaa. Echamakina atopupokinos, itwaan ni eyakar ibere, itwaan tani ni eusaa ebeshar keng, king’olik ebeshar ng’olo atamar lusaa yong, king’olik niche ni alolkop deng, tokona ng’itung’a lu epolokinoto ng’iofisio luapolok, keyei eweso lo ing’arakina ng’itung’a, king’arak ng’itung’a. Nyidaar niinakini ibere ni nidiochichik, kitabunakin ibere ng’esi isubakina akiroit, kitabonakin iberee. Ng’esi esubakinae edukokinae ng’itung’a inakinere ng’itung’a ng’akipi. Bee kiinakin ibere tolusio ng’esi esubakinia ng’itung’a ng’irotin lu itorito ng’amotoyae. Kiyakar iyong ewezo ng’olo kingarak ng’itung’a king’arak, kimee ng’agario, tosubak erot kitoro ng’agario, yasi ng’agario ng’amujaa nipe nyechamitae enang’i. Mmh kiyei yong ewae ewasini yong naak ng’itung’a kaaa keyei eweso lo isisomaa ng’itung’a kisisomaa. Maree nabo tamarae tolemuto ibere isaki yong ng’itung’a kilipae kimoon yong kigoro itwaan. Tolakar yong igoro niche, nyechamakina kong’ina. Echamakinaa tosub kulinganaa yong itwaan nikolong kiinakino ofis lo awaken ng’ide, king’olik ng’ide ng’ulu atamar isomatae, king’olik ng’ide atamar imujete, king’olik ng’ide ng’ulu eya ng’idawae losibitaria lu echamakina elosio torokout ng’ide ng’ulu too kikonere ng’ide ng’ulu tong’alekis ng’ide ng’ulu tolokar ng’itung’a daang. Ibere bee eboyor akopit ng’esi ng’ini. Ng’aya keyei tokona kiwaetiri daang, nying’olik atamar kamaa tokona ng’itung’a lu eweikinito ng’apison naapolok nuk, nyilakar yong awi nakom bon kilaa akwaar, kiwala towariu, kilauea towariu iyong emoji, iyong ikenaa, ngaropiyae na echamakiru ing’arakino ajere nache, akominiti nache tolem yong kiwaak kiwaak yong kona akook, kogoro itwaan kiyada toleki ng’akipi nyachamakina kong’inaa. Echamakina eboyor kotere kivai ngoni kenya miti kirai ngoni abendera apei kirai ngoni ngitung’a ngipei ekarikon epei ato engolikisi, eng’arakinos ekang’as atoliwotor ngitung’a ng’ipei atoliwotor atalakaros daang’ emuja daaang’uu kingolikisi keya narunok etakunenete eng’arakinos ibore be eboyor loajokoa ngesi ngini king; olie itwan niche logeor tominakin itwan logeor loa iminakina iyong loa iminakina iyong ibere niachamakin ibore niaa chanakina ikek ngitung’a ngesi ngini. Tenitokona ewa loa ngikaasia dae kiye ekaas kori tokona alowae alongitek keya ngitung’a loakolong eng’arebikinito lukolong engarakinet akuj. Eng’arenikinito, teni aloboyov aloyok ngoni kiboii ing’olik iyong itwan ni erai eturkanait, kirang’arak kingolik iyong erai ebukut eche kingarak. Ekeunos daang. Ekeunos atoriyana. Ekeutu kenya nayok. Ekeutu atoliwotor daang ibore ipei. Erai kenya apei ngitung’a ngipei abendera apei aaaeei ekarikon epei nikitikatikai atachunakinoj logeor loakiminar ngoni akuj nakolong kisubi ngoni.